kalau hewan yang paling bauk banyak, kek telegu tadi kek <hesitation> babi kalau bahaso ku tu jukut, kalo telegu tu kek gimano yo, kalo lewat, kalo kito lagi bemotor tu ado bauk telegu tu ado mitos dari tempat ku tu kek kalo ado bauk telegu tu bilang be woi harum nian bauk ko, soal nyo ado orang tuo-tuo dulu bilang kek gitu soal nyo kalo di bilang kek gitu bauk nyo makin cepat ilang, tapi kalo busuk nian bauk yo telegu ni atau bauk apo lah ni, padahal bauk telegu jadi kek semakin kito ngomong kek gitu jadi kek gimano yo, kek baun nyo tu makin lama be kek gitu terus kek jukut jugo, terus kambing kan bauk amis, aku pernah kan aku dak suko makan kambing kalo di gulai kalo di sambal gitu dak tau tapi bikin sate suko pernah tu dulu <hesitation> mak aku tu bikin sambal <noise> kambing aku dak tau tu. Sambal kambing soal nyo kan dak ada tanda-tanda bauk jugo dak ado makan lah aku kiro tu kek daging sapi kerabu tau ruso kan, habis makan ngomong lah samo emak aku kan sambal apo tadi tu mak kato aku, kambing kato nyo kareno aku udah terobsesi di ingatan ku kambing tu bauk, amis, jadi gak tau kenapo dengar tu lansgung kek mual, muntah kareno aroma nyo tadi amis nian dak tau kenapo kalo masalah kambing tu sampai kini kalau bukan sate dak pernah makan karena itu tadi selalu ke ingat bauk nyo tu yang amis nian terus yang bauk lagi tu kek